A <hesitation> itony aby a karazagna toetr'andro fantako: <hesitation> mafana a, dia lay mangatsiaka be a, dia somary mafampana bitaka, dia somary mangatsiaka bitaka, dia mandrivondrivotra bitabitaka.